ନିଜ୍ଜା ମଧ୍ଯମରେ କଥାଯା ବାପାଇଂ, ଵିଲେ ମନେ ଵିଵୀନ ପଦ୍ଧତି ଵେଵାର କରଂଦୀ, ଜାହର କେଟା କା ପତିଷ୍ଠା। ମତଲବ କୁପର ଵିଲେ, ଵେଵସେମନା କା ଅଂଚଲା କେଂବା ସଂପତି ରଖ୍ଯା କରୀବାପାଇଂ, ଵିଲେ ମନେ ବୋବାଂଦୀ। ଉଚ୍ଛା ସ୍ପୀଡ, ଵିଲେ ମନେ ସେମନା କା ଲାଂଜରା, ବେଗରେ ସେମନା କା ଭାପନା କୋ ପ୍ରକାସ କରଂଦୀ, ଜେପରେକୀ ଉଚ୍ଛା। ଦୁଖା, କେଂବା ଵିପଦଚତା ଵନୀ। ଗଂଧା, ଵିଲେ ମନେ ସେମନା କା ସାଥ୍ଯମାନା କା ସହୀତା ଜୋଗଜା କରୀବା କୋ ଗଂଧା ଵେଵାର କରଂଦୀ। ଜେପରେକୀ ସେମନା କା ଅଂଚଲା କୋ ଚିନନୀ ଚାନତୀ, କେଂବା ସେମନା କା ସାଥ୍ଯମାନା କୋ ଚିନନୀବା। ଗଂଧା, ଵିଲେ ମନେ ସେମନା। କା <hesitation> ସାଥ୍ଯମାନା କା ସହୀତା ଜୋଗଜା କରୀବା କୋ ସ୍ପସ୍ଟା ଵେଵାର କରଂଦୀ, ଜେପରେକୀ ଘଶୀବା, ଚାଟ୍ଟୀବା, କେଂବା ଆଲିଂଗାନା କରଂଦୀ। ଯହୀ ପଦ୍ଧାତି କୁଡୀ କୋ ଦୋରା ଵିଲେ ମନେ ନିଜା ନିଜା ମଦ୍ଧିଯାରୀ ପତ୍ଥାର୍ଥା କରଂଦୀ, ଏବଂଗ ସେ ଏକ ଗୁର୍ଵା ପରେତ ପର ସୁନ୍ଗତୀ ହୋ ଇତ୍ଥାଈ।